Peke mene bed doo seri ya aka soru. ere kpo enene. so etaima awoon. ke school yor mu-ne emene bulolo tube frewene, so any kene gug win doi-ye emene gba enekeme ma. bodi sera bode ama tein. zini otu ama bo-pre dor Me keme gvo emene brasin. erhene wory coma. pma doo men enoene bra. boi me. doo ne gba mene bra. enene-eyi o neighour otu dede ekire-ke ane-vuru. yor matu mitim. sou nwr. oni swode. ege fey buy kpo boiy kpe ferr-i-ya. kpa trace fimi Oh ama. endi ami fei-ya or ama emi ne ke endi fe erame-ne gberi mo gbe mor, endi ye la tu mene ke perena a tien bomene- o. fein bo. gba ka. tain bo de- be amene gba me amene endi yere ere- ma ke pere mo ofimi geri. di mene. tein son ke endi fei ma oh, ama zinisei bouha omene ke community executive me ama ona-ama. gba he- dia de- ye endi fer ya keme ba furu keme al. se ke kene keme tibe ye musi bra numu emi ama ye ke mie ebi ebu- me <hesitation> <> odise dem fia ami emene lei fia oyi fia me-lei fia omene pa-pa ozoru-a lei fia. paity kpo larde kpo lei fia omrne ke ozoru-a miemie ye sei fia. lei fia kense ma kobe-ejo rice ke tuwo lei sei ekpo cala tubo emene ene an-go ba-tinga timi-ne tuwo timi ne

ande ke fu- bi o furo ofabo ka- ke izon- undestand yoi-beh igbamo mene. misi-bra fle- frewene because fre emi- bra- me. e- mene fre ediseigha, na- ke zinibo ware filli yoi. kene- yo- be yoi be la- kpa la- oh. guy beh gba de omene bq ani yoi fre- wene,- ekpo fillin ke mien-me ekpo pa- ke joni- ne, engineer ne osi- be engineer mene ke devil ne mint seimo- e. kpa ke gba mene, mene numu- e take la. mene devil fein. emene ba devil, abe yenu mu-a- were, so. ani me mor prova-fiveb. chairman efeina omene ani yoi oteite- ye. so warri. mu- emene ba phone kpo pomu- a. ziniyor rent- i doh. ye park- ko mo Sele eni bra eme mi o wei gba- de omene sele bra mo mwenye kene feri onu gbe ni. ye onu bra me mieye pa- ke bitu suo. mu- moto doo. mite doo be pa- ke yoi lade zini otu kpo yoi bee e numu were mi kpo renson kpo reason ya. bulon ku bra me kpo reason ya. pa- ke kpe, yoi ware la- de- be- wa- otu- me gbakobo me. yei mie bra badiseigha, abe. men mumo ko doyamune. boye ke wori time sei eni ere femi me oh.

Time bobke- ne yoi kde be. pa- ke gba guy owei-oboye, eni ango mien bra me- edise agha, din sai bakpobagha pa- ke ware- mu- me- me. ware lade me. din sa baikpo bagha, bu- nu timi bai. bh- nu- timi bai omene eteine. emene ba sei ka mie gba- de mene ware k- o din se mene ware lado emene mo etai mo fifi enai un fersie and times, tare kumo sei. mena ware lado, onu- bou ha- re mi worry ku-me om- e- ne wy efeim. mene bu- nu tmi seri do sei mene feime. pa- ke bu- nn me. bu- nu- fimi sarife. pa- ke call pe- le-de. bu- nu- timi serivdo em keme ware fimi weme. ye mo ani bra ma fa, pa- ke ke- ne gbo ke pre- eh gba eh mieh mo pa- ke kale. <hesitation> mienkame kulobe kpo, bobo amene times tu gbesha o. be an̄ye kpo ba ari ye- kpo. bo- bo yagbe m fe bo times so. ango kare- gha, bo ba nu. Kpo ari kpo ye sei kpo mie kpo omere eni ansum kpo eni awure a. derekumu kpo dere bulon kon bou ye anger dooh, ango mic doo ere kpo an tab. ante- bese sei si